gott kvöld og velkomin í í þessum þætti hittum við Óskar Árna Óskarsson hann vakið mikla athygli fjallar um eitrað ástarsamband milli ungs fólks en við byrjum hérna á hinni miklu menningarstofnun bókamarkaðnum bókamarkaðurinn hefur verið haldinn síðan nítján hundruð fimmtíu og fjögur

fyrst var hann í

en Þorgeir sem er frá Húsavík og er yngri hann man ekki eftir þessum skála Kjarval sýndi þar meðal annars þetta var frekar hrörlegt hús en var þarna menningarstofnun í bænum við fórum á bókamarkaðinn

við höfum gert þetta er svona samkvæmisleikur hérna árlega og völdum okkur bækur til að lesa bókamarkaðurinn er að þessu sinni undir stóru stúkunni á Laugardalsvellinum líklega má segja að hvergi

á landinu sé að finna jafn mikið vægu verði nú er ég búinn

það var farið með okkur börnin systurnar á bókamarkaðinn mér finnst að börn eigi

á bókamarkaðinn og þau fá að velja sér bók það er gott uppeldi og traust ég fór þarna í gær og festist andinn sigraði efnið

af því ég ólst nú upp við að fara á bókamarkaðinn hver veit nema ég hafi fengið þessa bók Palli var einn í heiminum

fullorðinsárum hef ég stundum hugsað um að ég vildi gjarnan vera ein í heiminum og njóta allra lystisemdanna og fá að vera í friði frá öðru fólki en þá man ég eftir hvernig fór fyrir palla þetta er algjörlega frábær barnabók með dásamlegum myndum já vá við vorum að fletta henni áðan og maður fór aftur í tímann annars vegar þessi atlas goðsagnanna sem er svona yfirlit yfir goðsögur heimsins

alveg frá Eyjaálfu og til okkar eigin sagna ofsalega fallega myndskreytt og mikill texti þetta er eitthvað sem krakkar og unglingar geta haft ofsalega mikinn áhuga á ofsalega mikinn náttúrulega allar hetjumyndirnar sem eru sóttar í svona heima líka þá bara þegar þau fullorðnast aðeins þá tekur þetta við þetta er hvísl

af að menn lesi ekki nógu mikinn Halldór Laxness en hér er bókin eftir hann sem mér þykir nú orðið hans helsta verk og fyndin eitruð

á stríð Íslendingasögur og og dramb og oflæti og ég veit ekki

frábærlega skrifuð bók þetta er þetta er útgáfan með stafsetningu Kiljans sjálfs svo er reyndar til útgáfa sem er nútíma

þetta er Gerpla já ég held kall það kostar fimm hundruð kall bókin hérna ætla ég bara að vitna í Arnald Indriðason sem segir eitt af meistaraverkum tuttugustu aldarinnar og þessi saga um Pál blaðamann það verða allir að lesa hana hugmyndafræði þess tíma stríðsárin eftirstríðsárin það sem var verið að takast á í íslensku samfélagi alls konar hugmyndir hann er að fást við þetta og gerir það alveg meistaralega það er unun að lesa þessar bækur þú ég las þær fyrir nokkrum árum

ég þarf að lesa þær aftur Ragnar Helgi Ólafsson setti þjóðlegan fróðleik á á dagskrána með frábærri bók sinni fyrir jólin bókasafn föður míns

og þá þá er best að byrja bara

byrjuninni hér hefst þessi bókmenntagrein með með sögunni af Þuríði formanni og Kambsránsmönnum eftir Brynjólf frá minna Núpi í þessari afskaplega snotru útgáfu Sæmundar sem hann kallar fyrstu íslensku sakamálasöguna og það líka má til sanns vegar færa því þarna er framið afbrot og það er rannsakað af Þuríði

geðþekka manni Brynjólfi frá minna

við fjölluðum einu sinni um hérna í

tók dálítið stórar bækur þetta er tveggja bind verk eftir Hörð Ágústsson myndlistarmann og manninn sem að rýndi meira og betur en aðrir í íslenska byggingarsögu íslensk byggingararfleifð eins og þarna er verið að segja frá gömlum húsum gömlum byggingum

hverjir byggðu þau hvernig þau voru byggð og hvernig þau voru hugsuð af því við erum alltaf að rífast um um skipulagsmál og hús og svona þá er þetta grunnurinn algjörlega stórkostlegar bækur já við megum ekki gleyma að þjóðin vill lesa glæpasögur og hér er alveg svakalega góður suður

Deon Meyer bókin heitir þrettán tímar unglingsstúlka það eru nú tvær sögur í þessari bók en það sem hreif migsérstaklega var sagan af

sem er á ferð með vinkonu sinni vinkonan drepin svakalegum lýð þetta eru glæpamenn sem ætla að ná henni ofboðsleg spenna af því maður saknar

sem ég veit um af íslenskum höfundum hér er bók eftir hann um eitt af mínum

sem heitir listin að lesa hún er um það að lesa bækur hvernig maður gerir það hvers vegna og þarna rekur hann líka sína eigin sögu sem lesanda hann einhvern veginn malar í eyrað á manni hann Árni þegar hann skrifar það

er ótrúlega ótrúlega góður eiginleiki og hafði það sem blaðamaður líka hvað lest þú margar bækur á viku Þorgeir það fer bara eftir hvað þú setur mér mikið fyrir en þú lest nefnilega tíu bækur þess utan ég les svona hundrað og þrjátíu bækur á ári jæja ókei það eru allir að rífast núna ó já

rífast á netinu og svoleiðis hér er maðurinn sem lenti í milli í rifrildi það fer oft illa fyrir þeim sem eru hófsamir og ekki svona æstir þeir lenda í milli í rifrildi þessi maður lenti í milli í rifrildi kaþólsku kirkjunnar og lúthersku kirkjunnar heimspekingur

við höfum mjög gott af því að hugsa aðeins um

mæli eindregið með þessari bók hér er bók sem kom fyrir jólin eftir Philip Pullman sem skrifaði þarna

og hann fer aftur í tímann þarna þarna er

og lífi hennar er ógnað og þá eru það unglingar sem

taka hana undir sinn verndarvæng

sem vilja heiminum bara illt hann er búinn að boða framhald af þessari bók og þetta er bók sem er bæði fyrir unglinga og fullorðna ég veit að þið mynduð lesa hana

gaman algjörlega frábært hér er hollensk skemmtisaga sem

búið að mæla hástöfum lítil tilraun til betra lífs leynileg dagbók

Hendriks Groen áttatíu og þrjú og hann er sem sagt halda dagbók á elliheimilinu og lýsa sínu daglega lífi þar og þetta ku vera ægilega skemmtilegt ég hlakka mikið til þessi hérna David hann er maður sem leynir á sér Þjófaborg gerist í umsátrinu um Leníngrad það eru nasistar og kommúnistar þarna og og hræðilegt stríð hræðilegt stríð og hörmungar og svoleiðis en þetta er oft ótrúlega spennandi og skemmtileg bók hann er reyndar algjör töframaður þessi gæi því hann er maðurinn á bak við Game of

heilinn á bak þættina

sögulegu spennusögu hann er á heimavelli í hörmungum og mannfalli svo er hérna

þrjár sögur og þar af ein sem hefur ekki komið áður út á íslensku sem hún Þórdís Gísladóttir þýðir ég

það verði framhald að við fáum aðra bók með fleiri sögum af Múmínálfunum af því í turni í Helsinki bækur á frönsku og rússnesku og

málari líka hún var æðislegur teiknari og málari ótrúlega frábær ég hef aldrei farið á þjóðhátíð í eyjum og ætla aldrei ég segi það sama en það gerir ekkert til því ég sendi Gerði Kristnýju árið tvö þúsund og tvö gaf út þessa bók um þá ferð og nú hef ég hana gerður Kristný fór á þjóðhátíð og skrifaði

hún fer á þjóðhátíð tvö þúsund og tvö og bókin kom út tvö þúsund og tvö þetta er allt henni í fersku minni greinilega sko þetta er mest lesni höfundur á Íslandi dagbók Kidda klaufa

það voru voru útlán bókasafna voru birt um daginn og hann var í níu efstu sætunum hann er bara Guðrún frá Lundi okkar tíma þessi gæi krakkarnir eru að lesa þetta

hér er höfundur sem við Þorgeir sá maður hvað hann kann fyrir sér í frásagnartækni hann er reyndar misjafn eða mis góður en þetta er ein af hans bestu bókum eymd afskaplega góð bók til að hafa ja kannski ekki á náttborðinu en að hafa aðgengilega þegar maður þarf að fara að rífast við feður sína um einhver örnefni á heiðum fyrir norðan þá getur maður flett upp þarna og maður finnur þetta þetta er afskaplega nauðsynleg bók til að hafa við hendina að ferðast með ekkert annað en Google Maps er hræðilegt það vantar öll staðarheiti og allt það

að gera þessa þætti bækur og staði þá þarf ég að hafa svona nákvæm kort þetta er náttúrulega bara stórbrotið í stóru broti og stórbrotið hérna er annað þjóðlegt sjálf sem er bara grunnurinn að þessu öllu hvernig við erum sem þjóð og hvernig við hegðum okkur og svoleiðis þetta er húðvönduð útgáfa stór og mikil með skýringum og kortum og ættartöflum og öllu sem þarf til þess að að brjóta þennan til mergjar ofsalega falleg útgáfa já hún er fín hér er þessi klassíska bók um tilvistarvanda unglingsins bjargvætturinn í grasinu algjört meistaraverk en það verður reyndar að viðurkennast að les hana fullorðinn fullorðinn þá hefur maður ekki alveg jafn mikla samúð með þjáningum unglingsins og maður hafði á sínum tíma ég frumlas hana í fyrra og mig langaði bara að taka þennan strák og loka hann staðar inni og taka af honum símann

Rögnvaldardóttir matarást þessi bók er alveg ótrúlegt afrek hún er algjör biblía um allt sem er í eldhúsinu ekki ekki uppskriftir heldur hráefni

og og allan

hún er algjörlega á heimsmælikvarða þessi bók

fyrir alla sem langar að verða aðeins meira en bara sjóða

opna dós með bökuðum baunum þá er þetta fínasta bók en opnist varlega því ef maður opnar hana þá byrjar maður að lesa og svo þarf maður allt í einu að lesa líka aðeins um eða um einhverja nýja rétti og það verður ekkert eldað það kvöldið það verður síðan þú fórst það syngur svo einmanalega í hliðinu síðan þú fórst týndi ég í gær þannig líða dagarnir handklæði í gluggakistunni og mér er kalt og stúlkurnar í búðinni eru hættar að brosa til mín síðan ég fór að kaupa í matinn fyrir einn síðan þú Óskar þetta kvæði sem þú varst að flytja heitir síðan þú fórst já þetta er fyrsta ljóðið í fyrstu bókinni minni

er úrval ljóða eftir þig já þetta er þetta er úrval af ljóðum sem tengjast Reykjavík á einn eða annan hátt og ljóð sem ég hef valið sjálfur með aðstoð vina minna og svona búið eiginlega til nýja bók eins og venjan er þegar svona söfn koma út heldur hef ég stokkað þau upp búið til nýja kafla og þannig að í mínum huga á þetta að vera svolítið svolítið raunverulega ný bók en ekki bara gamalt úrval af ljóðum en þetta er allt á einn eða annan hátt um Reykjavík já kannski ekki alltaf augljóst að það sé Reykjavík sem verið er að yrkja um en í raun og veru er það þannig að þau tengjast Reykjavík þó það sé ekki endilega nefnd einhver gata eða staður eins og reyndar er mjög oft gert og ég er dálítið upptekinn af einmitt stöðum og ferðalögum götum

er ekkert verra en annað já já vissulega má alveg líta á mig sem

náttúrulega fæddur og uppalinn í Reykjavík og hef verið hér mest allan minn tíma í Reykjavík mikið af ljóðunum mínum verða til á göngutúrum um borgina

borgin er óþrjótandi uppspretta af skáldskap og gatan sem þú gengur hún er hún er aldrei sama gatan þannig að þetta er nýtt

nýtt efni

svo eru náttúrulega af því þú nefndir byggir náttúrulega allur skáldskapur á gömlum skáldskap öðrum skáldskap og það eru náttúrulega mörg lög af

í þessari borg alveg frá Tómasi og Steini og alveg og svo Berlín þegar ég var að lesa þar upp fyrir nokkrum árum og sat fyrir svörum eins og gjarnan er gert og það voru bara þýskir áheyrendur í salnum og hann spurði mig spyrillinn einmitt þessarar sömu spurningar og svo skrifarðu ljóð

á á handabakið og þá sagði ég kom bara upp í hugann

já það er löng hefð fyrir því að Íslendingar skrifi á skinn svo hefurðu reyndar líka skrifað ljóð svona

með ritvél já ég hef gert svolítið af því að ég hef notað gamla ritvél eða ritvélar og búið til ljóð úr því Jón Kalman vinur þinn skrifar innganginn að þessu og hann segir einmitt að þú sért skáld himintungla og

orð Jóns vinar míns

sé að vissu leyti rétt ég góni svolítið mikið á stjörnurnar og er á rölti um bæinn og og já oft kíki ég inn í húsasund inn í hlandport sem voru kölluð í gamla daga og eru kannski enn þú hefur aldrei tekið bílpróf nei ég hef aldrei tekið bílpróf og það ræðst nú kannski að einhverju leyti á þessu endalausa flakki mínu á tveimur jafnfljótum að ég hef aldrei tekið bílpróf ég ætla

um að fara með annað kvæði og það er eiginlega úr þínu nærumhverfi frá því þú ert þú ert krakki já það er ljóð um Skólavörðustíginn má segja í mínum skáldskap drög að götumynd gæti þetta ljóð heitið og hefst á því að grár köttur röltir niður Skólavörðustíginn um leið og dagsbirtan hörfar af himninum og ljósin kveikja skugga á götunni og og bílarnir og húsin fá nýjan lit og trjágrein hristir gult laufblað

stéttina og höfuð stingst út um glugga á ryðguðu þaki og kvöldið byrjar að

og lýsandi skærum og konu í rauðri kápu sem kemur fyrir hornið og stefnir á litlu blómabúðina við hliðina á mokka en áður en hún tekur í hurðina lítur hún snöggvast upp götuna og sér ekki betur en búið sé að næla skottið á kettinum í

Hjörleifsdóttur þetta er fyrsta bókin hennar tyllti sér strax á toppinn á metsölulistanum núna í síðustu viku bókin fjallar um ást og

ástarsamband sem er mjög þungt og erfitt segðu mér svona nánar frá því um hvað bókin fjallar Þóra fyrir mér ég held að stutta svarið sé að hún fjalli um ef við hugsum um ástina eins og pening að þá er á annarri hliðinni er þetta bjarta og góða og yndislega og það sem er einhvern veginn spennandi en svo er myrka hliðin á peningnum er þessi þessi kvíði og óöryggi og þessari bók aðalpersónan er Lilja og þetta er ung kona og hún verður eiginlega heltekin af ást gagnvart manni sem er kannski ekki sérstaklega góður fyrir hana nei nei hann er það alls ekki en Lilja fer út í lífið með þessar þrjár stúlkum er gjarnan kennt að vera dugleg þæg og góð og hún svona fer eftir því

í þessu sambandi hún er alltaf að reyna að

reynast honum vel og reyna að vera góð við hann og og reyna að leggja meira á sig til að þetta gangi upp hún lítur svo á að það sé í hennar verkahring að að lappa upp á þetta hún hefur ekkert vald til að skilgreina þetta samband hún er að alltaf að bíða eftir að hann gefi nú séu þau orðin kærustupar og nú verði allt gott hann er í rauninni alltaf að svíkja hana með ýmsum hætti hann er bara svolítið að flysja hana það er og stöðu hennar veikari í sambandinu

erum við að tala um ofbeldi fjallar þessi bók um andlegt ofbeldi myndirðu segja já örugglega

algjörlega að einhverju leyti en málið er samt að þetta er einhvern veginn af því að sú tegund af ofbeldi er svo ósýnileg og þetta er eitthvað sem við höfum ekkert séð

mikið í íslenskum bókmenntum þannig lagað þessi

einhvern veginn þannig að það er svona hún missir tökin eiginlega á veruleikanum já algjörlega tökin og og ég skrifaði textann þannig að eftir því sem líður á bókina þá verða kaflarnir alltaf styttri og þeir verða svolítið ljóðrænni og ég sá það fyrir mér að að textinn væri að leysast upp með persónunni samhliða því að hún væri að missa tökin á sjálfri sér og

tengslin við raunveruleikann þetta eru mjög knappar nákvæmar og flottar lýsingar hjá vaknaðu manneskja gerðu eitthvað í þessu já algjörlega ég held að þetta sé svo oft þegar að ég hef alla vega verið í þannig stöðu að ég hef átt vinkonur sem eru í samböndum sem eru ekki frábær og þá er maður svo

það skiptir ekki máli hvað maður

að hún mundi hvort sem er ekkert hlusta af því hún er með eitt mission í sínu lífi að byrja með þessum strák og halda í hann þó að þetta sé

að hún sé bara að skolast niður í

halda í hann þá heldur hún fastar hann er bæði að

henni í óeiginlegri merkingu á netinu í svona netspjalli eins og fólk getur gert líka

og svo er hann að fara alltaf með hana lengra og lengra inn í heim einhvers kynlífs sem er utan við það sem hún samþykkir samþykkir sem persóna mér fannst svo sláandi fyrir einhverjum árum síðan þá las ég grein um hvernig ungar stúlkur upplifa

kynlíf að þá eru þær að tala um að ef það er ekki vont

er á þessum stað ef þetta er ekki líkamlega sárt að þá get ég látið þetta yfir mig ganga þetta er það sem gerist líka held ég stundum því miður þegar stúlkur sem hafa horft á Fríðu og dýrið og rómantískar gamanmyndir þar sem konan trúir því að hún geti bara elskað manninn í lag að þegar hún mætir svo bara manni sem hefur verið að horfa á klám síðan hann var lítill drengur að þá bara þá bara skella heimarnir saman og því miður í þessari bók með svolítið myrkum afleiðingum þannig að bak við þetta líka já algjörlega svo er mikið kynlíf í bókinni og kynlíf og svo í bakgrunni eitthvert skemmtanalíf sem er mjög kynlífs

mjög hrædd um áður en bókin kom út að allir myndu halda að ég væri einhver ég var bara vikuna fyrir útgáfu þá var ég bara Guð minn góður hvað er ég búin að gera svona miðað við hvað þetta er stutt ég var alla vega svolítið að skoða hvernig er hægt að nota kynlíf sem valdbeitingu eins og hann gerir í í þeirra sambandi ég starfa sem íslenskukennari á unglingastigi í grunnskóla í Garðabæ Sjálandsskóla svo er ég líka alltaf að skrifa það er svona á kvöldin og um helgar og þegar ég kem því að að þá er ég líka að sinna skrifunum kannski ágætt að komast bara upp á topp metsölulistans svona í fyrstu atrennu það er ekki amaleg byrjun er eins og drengirnir í Garðabænum læt mig dreyma um atvinnumennsku sem rithöfundur takk kærlega fyrir mig Reykholt er náttúrulega staður Snorra Sturlusonar hann settist hérna að tólf hundruð og sex þetta er ein af jörðunum sem hann eignaðist í sínu mikla braski elsta og frægasta mannvirkið er Snorralaug menn hafa ímyndað sér Snorra sitjandi í lauginni í sínu mikla ráðabruggi eitthvað mun hafa verið um það talað að því gat ekki orðið nú hvers vegna menn hafa reynt að gera sér í hugarlund hvernig var umhorfs

hérna á tíma Snorra hann hélt sig mjög höfðinglega hafði virki hér í kring og ól kálfa sem var slátrað svo hægt væri að skrifa bækur á skinnin við höfum gert okkur það í hugarlund að virkið hafi náð utan um öll bæjarhúsin en það eru líka heimildir um það að hér hafi verið

fyrir ofan laugina það er frá nítjándu öld henderson hann gisti hér í tjaldi og sagðist hafa verið á rústum

Snorri var drepinn hérna í Reykholti eina nótt tuttugasta og þriðja september tólf hundruð fjörutíu og eitt þetta er dagsetning sem skólabörn á Íslandi hafa lært þetta er jú stóratburður í

hjá okkur án Snorra myndum við vita miklu minna um æsi og goð og Þór og Óðin og Freyju og sumar hetjurnar í sögunum sem hann átti þátt í að skapa eigi skal höggva ekki drepa mig hann biður sér vægðar en Snorri var ekki stríðsmaður hann var

og hirðmaður pólitíkus og

voru plottin orðin of flókin og Noregskonungur notaði til að drepa hann Gissur hikaði ekki við að beita manndrápum en sjálft

greiddi Snorra maður sem hét Árni beiskur Símon Knútur bað Árna höggva hann eigi skal höggva sagði Snorri högg þú sagði Símon eigi skal höggva sagði Snorri eftir það veitti Árni honum banasár og báðir þeir Þorsteinn unnu á var unnandi íslenskra fornbókmennta hann hafði unun af gömlum fræðum og skrýtnum bókum Snorra margir hafa spreytt sig á að þýða þetta kvæði á íslensku en Þórarinn Eldjárn valdi því sonnettuform þú sem niðjum goðsögn frosts og funa færðir í arf og glæstar hetjudáðir norrænna feðra þinna á skinnin skráðir svo undrandi fannstu er fór að nóttin þunga með fári sverða að skulfu liðir

á kaldri nóttu er kom ei dagur eftir þú komst að því að sjálfur varstu gunga íslenskt er myrkrið andar og svölu yfir saltan mar og hlíðar fjalla umkringdur bær þinn drukkin er í dreggjar smán sem aldrei hverfur hratt að

sem þá er bitu í bókum þínum eggjar Hannes Pétursson orti kvæði um dauða Snorra sem inntakið er að Snorri sé í rauninni ódrepandi vegna verka sinna skinnbækur dökkar skáru úr um það sama hugmynd liggur að baki lagi Megasar um dauða Snorra á tíma Jónasar frá Hriflu gekk Reykholt í endurnýjun lífdaga

reisa hér héraðsskóla eftir teikningu Guðjóns Samúelssonar Jónas hafði stórar hugmyndir um menntun og menningarsetur í hinum dreifðu byggðum nítján hundruð fjörutíu og sjö kom hingað Ólafur Noregskonungur og færði Íslendingum að gjöf styttuna af Snorra sem hér stendur hún er eftir frægan myndhöggvara við höfum lengi þurft að verjast ásælni Norðmanna í Snorra og það verður að segjast eins og er að hatturinn sem hann er með á styttunni er mjög skrýtinn þekktir rithöfundar fluttu hingað Guðmundur g Hagalín kom í Reykholt og bjó hér um tveggja áratuga skeið mjög eftirtektarverðum persónum í mínum sögum hingað í

í sveitina kom Flosi Ólafsson eftir að hann dró sig úr skarkala borgarlífsins en hafði áður búið í Lækjargötu og Tjarnargötu og hér stundaði Jónas Árnason kennslu en var annars alþingismaður leikritaskáld og höfundur frægra söngtexta

maður eins

ég sem ár og síð lægi leti í svo að líkast til þar uppfóstraðist náttúrulega Sturla Þórðarson helsti höfundur Sturlungasögu sem við töluðum um hérna áðan en í kvæði Megasar sem ég vitnaði í eru línurnar hann bjó við Fálkagötu og gerði grín að öllu og skellihló ég velti fyrir mér hvort þetta sé vegna þess að Halldór Laxness átti íbúð við Fálkagötuna hann hafði afdrep þar þegar hann var ekki á Gljúfrasteini en hver veit þátturinn er búinn hjá okkur í kvöld takk fyrir að horfa